A'ah ɗokam Wala nafu masin Ɓe waɗi e nder aduna ɗon yidi jangirde e jokkuɗe ngesaɗe. Kono waɗugol limiti e coowa, ko waawete teeŋtude aduno ndun kaŋko. Maɗɗo ɗuuɗi ina waɗi geɗe e ɓernde kala waɗugol rewle, jaltinde diɗol ngesaɗe waɗi ko daaƴe ngam fayuɓe hay so.